Magnampy ame fite- fitehiraza sakafo e fangala rano satria, igny rano igny! Mivadika iny rehefa elaela, revô elaela da mety mahabotraky an'io, mahabotraky an'io sakafo io, fa revo miala zasy izy da maina izy, da sy, sisy raha tokony atahora sana.